צו געוויקסן קענען פילן ווייטאג? כ'וואלט נישט געזאגט אזוי. איך ווייס נישט. <hesitation> איר טראכט אז געוויקסן פילן ווי עפעס טוט וויי? כ'ווייס נישט. קען זיין אפאר מאל פעלט זיי אויס מער זון, מער וואסער, מער פלעגונג. אבער ווייטאג? ווייטאג פון וואס? ווען איינער טרעט ארויף אויף זיי פילן זיי אויטש! ס'טוט וויי. כ'ווייס, כ'מיין אז נישט. קען זיין... כ'ווייס נישט. כ'וואלט געזאגט אז נישט. און שוין.